Raha aminakay manokana aloha anontania an'izay hoe tsy mitombina satsia ny miaina tsisy défis zany, tsisy fanamby zany sarosarotry ampivoatry olombelo raiky fa io zany mila mana fanamby zany anao, mila mana défis anao tsatsarinao hoe hatreto ka hatreto de zao no tokony hataoko mba hampirindra gny fiaignanao fa laha hoe tsisy fanamby zany iaignanao tsy mandeha zao io.